حفظ القصايد عن ظهر قلب مهم للأطفال لأنه ينمي الذاكره و يقوي اللغه كمان يساعدهم يفهمون المعاني العميقه للمشاعر و الأفكار القصايد تعزز الإبداع و التعبير و تخليهم يستمتعون بالثقافه و الآداب فالموظوع له فوايد كثيره.